إلي حد كبير أنا أؤمن بالأشباح <hesitation> يعني عندي بعض القصص تتعلق بتجارب الناس مع الأرواح ، وهذه القصص تجعلني أفكر في الإحتمالات .أعتقد أن بعض الناس يؤمنون بالأشباح بسبب تجارب الشخصية أو تقاليد ثقافية ينتموون لها و <hesitation> بيفظل الآخرين أنهم <hesitation> أعتمادهم وأنتقادهم أعتبار كل شئ منطقهم أو أو أعتبار كل شئ تفسيرة يجب أن يكون بطريقة علمية وكذا هذا الإختلاف في الآراء يعود إلي التجارب والثقافات المختلفة ، وطبيعي جدا يعني ،لكن أنا أؤمن بشئ نوع ما.